Sinukuréén saamé néramba san barogé so busumut mé, sinukuréén may siguguy faritee: éfaguur, émunduŋo, ébaguur, éfool, fukuku, fubageer, ékoŋo néñaru.